Ra ny kôlibria amin'ny angôvo asiagna koragna, de <hesitation> lai oe, <hesitation> le izy mandeha malaky be, lai izy magnembagna malaky be igny karaha oe ef'ahazaragna zegny amina-aminazy de efa lasa mitondra tanjaka ho anazy zegny lai, <hesitation> lai fagnimbagnany mafy ai.